زه د انډکشن اجاق سره پخلی کول غوره ګڼم، ځکه چې: ژر تاوده کېږي او وخت نه ضایع کوي. برق کم مصرفوي، ځکه یواځې لوښي تاوده کوي، نه ټول سطحه. خوندي دی، ځکه چې د اجاق سطحه دومره نه تاوده کېږي او د سوځېدو خطر کم دی. پاکول یې اسانه دي، ځکه چې سطحه ښوي او نرمه ده.